Áh la joh áh cuain la noh lau ain cha ain aum gie tsá laú jóh lau lóh óh tsi ni muh áh áh ni múh lú ni múh jo la ba ni raum jéh múh oig tsá muo tai tsá joh chaum muo pei tsai tsá lá báh loig gi íh ni jo ni shia la laig éh <noise> muo bu laig ni zá la noh tsei ná-ná jo-jo óh gi éh ni ain éh áh muo búh loi áh laig co aig gi áh baí ni záh, óh cu laig tsai dio áh naig kie já lei óh ku máh dio aig áh naig já lei shoi cuáin já leih tsá kieg áh fu tsá cha fuo ain cau jo bá ni laig gi ain yoi, joh tsá guin tsá áh jaum muo tsá fu chá tau já lá áh sein tsáh tau já la tó muo tsáh tau áh tsá ñiu. Áh tsá múh áh toi joh gi tsá toi jo óh éh áh chiu já lah áh ni laig koh muo bu laig áh ni záh jo ain cu naig óh ain cu naig kie já la muo buh la joh áh joh tain jain óh gi goh tsi áh la bá ni záing múo buh laig áh la joh laih jain dio óh ku tih náh lá toi fu káui lá toi ni cuó joh gi taum ku máh óh fei tsái baí chi náh joh ku néh náh jo ku jéh náh áh fu goh áh bá tsá fui já leí ih la tsá tá ñih tsá nguin desgraciacha oin muo buh laig muo buh góh. Áh la jo laig joh noh gi náh naí yieg gi óh mún laig pe tsi oh ni ain oh muh muo buh áh joh laíg áh ni buí óh gi éh ni ain áh ngo chá tsá fu tsá cha fuo joh tsá toi óh gi tsá bá tsá ñiu joh gi tsá báh tsá múh ñiu chá gi bá tsá mu loi áh fu tsá oh cóh já la áh aig fu cuaig li laig áh gó laig lau laig tsá kieg chi náh sein la jeig chá kieg ih ni la já lain jau chá laig tsá kieh chía aú chá laig záh yíah áh ni gá naum gi jau cháh tsá kieg gi sein la jei aín tói jain la lo jauh chá záh jain lá lo jau chá zá yiá jain lá lo jau cha ñiu jain chá jau có náh muo shou na ain shia la jaum éh lau jaum náh jaum tsá sein jaum tsá muo uh chí náh jain muo ni gá lain ih tsá muo úh chi jain záh áh múh noh zá tiempo ká la eig muo ni gá geí taí nih jaim muo jain íh aí tsáh, tsá kieg chí ná la muo ni já lain áh ni gá noh fu gain ni gi já lain tsi jaum muo úh chí náh jain óh noh ni já lain la cain ká lauo muo jaín ni jain tsá toi tsá laig-laig cá lau muo ain tsá áh ka lau muo lai ni jo ni ja laín laig muo lai ni laig. Óh nih já ku lain guin záh chi múh, shá chi mu toi tsá áh noh áh-áh tó ni cúo jain tó ni cuó taig záh chi múh ngo múh fé oh ngo áh cuo noh ngo muo ni gá máh tó chá laig, laig chá ni la zein la jeíh ni oh buo laih main yi muo laig cuain óh laig cuo ni cuó jain tó ni cúo do joh cha nain joh múh ngo baí áh yiáh jain, jain yiáh chi múh joh no ni gá nguin ih tsá. Tsá no tsá kieg chi do íh aíg tsá do jain la laig aih choin ñei tsáh loi náh jain ni gá já lain naum soi tsá kie muo, muo tain éh tó éh kuh áu tsá náh muo muo ngi éh tó muuo sho na shai náh noh shiu noh aí jo-jo óh soi ain jaum tsá muo úh chi náh ni gá soi tsá jo gi ni có múh óh ñi éh áh cuáin éh jó muo ni gá buoi jain jo íh santo chi no jain íh tsá sain fu gó baí óh áh zaái gain san juan quiotepec, ko jau ñi bá shiu oig tsái laig cui shíu la joh á fuo noh joh-joh noh joh jain baih joh ain áh záii náh tsá sein no áh zai náh tsá chí jaín tsá chí zái náh có maig no shía la laig. Óh gi laig jau naum oh ain lau íh tsá sein íh caum noh úh jain noh úh tó noh tsá chí jaín tsáh chí náh cháh jo la bá ih tsá sein san martin noh tsi jaum náh gi já la sein fú loh lii ain la laig no laih zá éh baíh éh já la ni gá laig muo ni gá bup chá ta ñi noh áh-áh no yíu muo zái san martin tsá sein san martin jaín tsi santo chá ni gá loi la muo ni chá lain áh fu ni já le muo santo chá san martin tsi santo cháh já loi lá muo ni gá cha lain áh fú ni gá léu muo santo cháh san martin. Jaín san martin, ih feí já sáin aí santo chá la tói fu aíh la mú ni a laing áh cuáin éh ni cóh ni gá soi múh ná áh fu óh ní gá búi tsi ain óh ni zá la muo ni cuo no jain jaú cha-cha já lei aín familia chía lá bá muo chá jaú jaín fu náh cha fuo muo gá buo yíu raug jáin tsai áh já buo ná já laig náh tsi joh shiu shiu múh áh ja jaum muo íh join jai tsi soi tsá muh jaín buo jó já lein náh íh santo chíh no jain. íh no aíh úh chíeh múh ain áh jó áh jaín zaí no fu san martin tsi ni gá loi jain san martin áí santo chá la toi fu li neí santo chá já leih noh íh jaín san martin. Tsi ni gá búi lá jóh ah múh lá noh naí lai jó éh sein gi tsá óh éh mú gi óh éh saig gi tsá íh noh óh éh saíh gi oh no tsáh. Chá chi tói tsá náh báh éh zaíg gi náh áh toi tsa, tsá chi dó jaú chá laig chaá kieg naum muo ngi jé tó taín chá kieg sói jáin, jaum tsá muo úh chi náh jaín íh ni já lain múo úh chi tsá kieg chi ná jain óh jei, óh ni jei jaín tsá múh jain íh ni jei éh tsá ñiu do aí tsá doh la muo ni gá búoi jain ni la ga já lain já noh fu jáin ní já já lain li róh múh ain jo-jo ni já meig óh éh laig cha fuo róh múh tsá múh jaín jó ni já lain jaih jó áh zái cuo chi jain. Áh li có li záh zaig tsá cha zaig áh muo tsá tau cuo chi jain tsá li ngo fu laig cuó chi áh toi tsá cuó chí jaín tsi óh ni já lain óh joh, oh gi óh taum ni gá meíeh laig cha fuo aí chí jain tsai aí chi, ai chi fuerte jo teí jain joh ni gáh no joh jo ni gá lain san martin muo joh aín áh li laig go lau có-có la laig shiu jó loih jóh muo záh éh joh ni já lain óh ná jain joh ni cúo san martin lá jó ni jain éh aig cha fuo jo teig jaín áh-áh no áh cúo chi no áh aig chi jain áh ro múh do gi áh roh mu cha fui ain aín múh jain. Jo gá táh go óh já lain cúo chi jain jo áh lá zaí cuó chi áh li ngo li chi li záh saig jo-jo lá zaí cúo chi jain tsi ni já lain tsá kieg chi do. Áh ni já cuá no loig jain éh laig tá fua aíh chi ján jo teíg jain óh ni gá lain zói ja lain áh múo ngo do gi taum záh martin toi tsá la noh jo jain áh no-no ni zaín íh santo aíh ni neí is tsá gó gi náh íh neí san martin jo óh ni gá lain jo ná ká main ti buó gi áh fu li ná li-li, nei íh nei-nei.